أولا لازم تتعلم تـ تحكم التوازن على الـ الفيلو لي راك فيها باش تـ <hesitation> تطلع فيها أصلا. تطلع فوق الـ الفيلو و تحط يدك على البيدال الـ <hesitation> الجهة لي منا و مبعد تحط في البيدال الجهة ليسرا من توقف، تم تم دوّر باش ما طيحش بيك الـ الفيلو. دوّر <hesitation> رجليك و اقعد. دوّر مرة هاذيك تطلـ مرة رجل تطلع مرة رجل تهوّد. مرة رجل تطلع مرة رجل تهوّد. و شد الفولا مليح مليح، باش تـ تتحكم في اتجاه الفيلو. <hesitation> ما تـ ما دورهاش بالخف منا و لا منا باش ما طيحش.